मेथे सबसे अच्छा व्यजन खांणू मां मूला क सब्जी हुव्येग्या गुदडी सब्जी हुव्येग्या लोकी सबजी हुव्येग्या अलू थिंचुडी हुव्येग्या और ये मटर साग हुव्येग्या इस सब मेथे बहुत पंशद चा और मी यूथै आराम से बंणैं भी दुयंद मी। त मी ज्यादातर खांदू।